رسپیکٹ دے بارے سوچیا، میرے من وچ ایہ خیال آندا ہے۔ کی بھاوناواں <hesitation> تے سہمتی اتے حدّاں دی قدر کرنے بارے ہن۔ ایہ کسے سلیکٹ یا کیس ڈیسژن دی مہتو تے اہمیت نوں سمجھݨ دی گل ہے۔ تے اُس دی اہمیت نوں سمجھݨ دی کوشش کرݨا اک <hesitation> حیثیت کہا جا سکدے ہن۔ تے جیہے طور تے سوشل پولیٹیکل ہوندیاں۔ تے ایہ سہانبھوتی تے دیا نال جوڑیاں ہوئیاں اک محسوس کیتا جا سکدا ہے۔ <hesitation> سماج وچ مل جل کے رہݨ لئی عزت بہت ہی ضروری ہے۔ تے خاص طور تے اسی اپنی پرسنل لائف نوں عزت نال خوبصورت بنا سکدی ہے۔